हाथियों की सूंड को इस्तेमाल नरा सारा तरीका का रूप में करें। उनमें से सबसे मेन तरीको है पानी पीवो। हाथियों की सूंड से पानी इन तरीका से पीवे। कि सबसे पहले वो पानी आले जागन जागो। महा जाके वो की सूंड में पानी भरेगो। वह सूंड से पानी नहीं पीवा है पर जब वह सूंद में पानी भर है तो उन्हीं पानी सूंद में भरके रखे और उनका। मुंदा के सोड़े ले जा करके उन्हीं पानी यह छोड़ते हुए जिकी वजह से उन्हीं पानी पी सके उनके साथ लाललारे ही उनक। सूंड से ऊ वजन आली चीजों भी उठा सके उसके साथ ही ऊ वजाना आली चीजा ने उताबा के साथ ही उने दूसरी जांगीं धर सके और। सबसे मेन काम है ओ यूकी सूंड से को गंधे सांगबो जी की वजह से वह खाबाले चीजाएं ने सूख सके और उन्हें खा सके।